Nah biasoe tu sebelom nyuci baju tu aku tu ngendam dulu ngendam baju tu dalam ember selame kurang lebe satu jam biasoe nah ontok sabun e tu biasoe beli di warong dulu kan beli di warong sabon tu hargek due ribu teros beli sikat kaen itu due ribu pulek nah dem ngendam biasoe langsong cuci sikat sikat dulu kan yang pertamo tu sikat dulu baju tu dem tu cuci lag baso dengan ayo dem tu dendam lagi dendam lagi make pewangi biaso e make pewangi dendam lagi sampai e tige polo menit dem tige polo menit dem tu dibaso lagi pake ayo dem tu dem dibaso unde ke agayan ke agayan dijemo kurang lebe se ahaykan seahay biaso la keheng nah dem keheng itu langsong unde ke kamar dem tu lipat dem lipat yo dem nah jadi men la keheng tu kan baju tu digosok digosok dem tu dilipat dilipat dimasok leb gerobok kan dimasok gerobok sebagian pulek langsong dipakai dipakai dem dipakai disimpan kan masok tem wada wadah barang kotor way dem tu balek lagi cuci lagi cak tu